عشان تربط حذائك أول شيء خذ الطرفين من الأربطة وخليهم قدامك متساويين بعدين أعمل حلقة الأستخدام الطرافين بعدين مرر أحد الأطراف تحت الحلقة الثانية وأسحبها للداخل أسحب الأربطة بقوة عشان يكون الرباط مشدود بعدين أعمل حلقة ثانية بنفس الطريقة عشان تثبتها اتأكد ان متساوبة-متساوية وتكون مشدودة كويس عشان ما تفتح.